Andarìu da mes amis mecanich dë fidücia e i dirìu: guarda ën po li cula machin-a, cum al e? A val la pen-a cumprela, al e dë secunda man, cuntrola ën po tüt va, cumincia ën poch a vëddi s'a funsiun-u bin i fren, s'ël mutur al e ën urdin, se le guarnisiun a perdu pa. Al e l'ünica manera se no cumpré a öi sarà al e periculus